باش تبدأ الحفاضة للطفل أول حاجة نجهز كل الأدوات حفاضة جديدة، مناديل مبللة، كريم وقاية لو يلزم حط الطفل فوق السطح هيك نظيف، وأمن حل الحفاضة الكتيمة برفق، نظافة هيك المنطقة بالمنديل، وبعدها تنشف وبعدين-بعدين <hesitation> تنظف الجلد منيح وأستعمل كريم إذا لزم الأمر، وحط حفاضة جديدة تحت الطفل، وبعدها سدة بحكام من دون ما تضغط برشا.